Oimetako yaikuauka supereta mbae jekopeguako yandepuerea yayu raivi ñavae, yaiporuta supereta ïñiro vaera, jare jaeta supereta ngara yema kua oasa